Wakati wo ngili tretre kasi ya aina njoose ini saa ivili nge ukya ngera mringa ngooga, ngamme ooga ngadua nguo sama tata piu yote ngaasa ifua, ngatesira fo mawaso nngoto kukashika ngashe ansa linu nfi alikora ni msaa wakwa linu ngatangulisa ikora ngaanda chao kilanndu ngamaa ngaitra na mmba ntrane kabwa se tata akwa ncho ngile oova, haatri niinde ujeuri ngaase itandikwa se na mmeku hapana nge andaa chao kila nndu kitareni vaenkora mmm!, ngivetre tabia imu ife ukasha kwakwa kwa kwapupa ngive kupokea nge kuiya nndo ki waangia kive takiwetakiwe mandalisi, maanadalisi unpange ngiiye vasasi kawa saa yo ngili fanya chi ntave na mwazo ngive ngi fanya nndo cha ukweli lasma uuye ngaandae ubiya ngivese tata kwetre mwanafulani alungukiwa na nndo twre mshauri atraa ngashe kolya lakini le we mshauri kutri kurti ili eeshivie kotrea atre tabia nguumu uambe baasi ilya asha mgeni ngavesa vasasi kumbe alefe hemba tata akwe Vetre mmba yetre dirisha kaindika etre msero emkundi tata alembesa utratra trambu- utatrambuke kafungia chowo kitrende kaichya iwe karungulia fo nsha idirisheni kaasira fo nsha msero so kasha le nekootra nafe emanya na kootra nafe nemanya tayari name- namesha, kaindika atre vandu vengi marafiki valeme mmbia tata akwe mbinuso se fanyika tata ini lasima ngishungulie, nganekolye mfiri wo chyo kaamba ini ngi traamia ngisaakulye saa yo msero so esha kavetra kalolya kijana kasha amerara undusha vana vashule nafe alemesome fo vanafunshi vali mkamatra ku, kakootra iwe namshaa ehe katrambuka nave we shaamba ni msomi mwiingi kumbe etre elimu fo kakootra iwe mlifu kaukya pereree kootra chowo kilya kakootra kitrende karua mlango kabamwa naho he, he! Ni ikabwa <hesitation> ndo- ngasha ngane ombaa ushauri, kanga le maisha yameva moomu le kerika kila kindo tata neeshi rafiko shim- shimmndu. se weiya nndo fo ife nife rafiki yakwa taba ngaika atra ife uleikya atra mpaka ukailima, kaindika nshio truka muhaa trukatramia na shekuyo umemanya mshuku akwa kambia eh, dakika yi utakiwe kilya tata alikuiya kihutranie fo mbele uunda kutre motro uliaaka na ukaaka lasma ushoke na ukashoka maisha nefa weeva bure wavefa, baasi ngambesa twreka atra ngambesa dakikayi tulia Isoosu ni mwanafunsi so alikusengetra soosu ni mwana ashule ife ulechika lakalinga? Darasa la ka tratu shule, akaamba he bibi okaindika kanetreta kingeresa uishi ife kammbesa ehe nlo kingeresa samani mndu akatreta "how are you" nafe uliamba foti foti tikirishi temediko mainga kwa njia gani sasa, nchoocho ni kujibu kihediya shekuyo akambesa umatra kambia eeh ngambesa ngakuiya fisha matra oh koko akoomilia umanye watra yakoomilia ife u mlemi kafishia matra, ele eshuumilia loli akasia si kambesa umelolya ife ulimkosea tata afo kambesa neka atra basi fishia <noise> ukametraa handu a viti ivili ushe se trune fishia ngatra ngasha ngane fishia akoomilie, kambesa umekubali na matatiso mpaka linu mama ulya netre maendeleo etre na mobia neshukuru shekuyo na shekuyo amotru naeli mshauri sana mmm netre na mobia dakikayi ndo ushauri weni foti foti tikirishi temediko mainga kwa wapii? Basi shekuyo avetruteelia finndo fingi sana yan i shekuyo alituachia yan.